ब्रहमाण्ड बहुत भारि हे जोन कि हम्मर सोंच ति बाहिर परता आउर हमरे यहके सोंचेक कल्पना फेर करे सिकत होइ । मुल बहुत ग्रह, तारा, नक्षत्र, अकाशे पिण्डभरिन नामभर हमरे बताइ सिकत होइ । सबति पहिले ग्रहके नाउँ मै बताइ जाइत हौं जेहमे बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति, उरेनस इत्यादि हैं । अइसने करके तारामे सुर्ज, सिरियस, बेतलुज, रिगेल <noise> अल्फा, सेन्चुरि <noise> पोलारिस हैं । अइसने कर नक्षत्रमे सप्तरिसि, मृगशिरा, बृस्चिक, सिंह, कन्याँ, तुला, मेस, बृष, मिथुन हैं । करके आकाशिय पिण्डमे <noise> उल्का, धुमकेतु उपग्रह, न्युट्रोन, आकाश गंगा, द ब्लायाक होल इत्यादि हैं । यि सक्कु मिलके हम्मर ब्रहामाण्ड मिलल हे आउ यि ब्रहमाण्डमे सोंचे नाइ सिकत होइ इतना बिशाल, भारी है आउर यहति हमरे यिहिके भित्तरमे रहति ।